Ny milina fanasàn-damba izany an, dia milina iray an mahasolo ny olombelona amin'ny fanasana lamba. <hesitation> Izany hoe <hesitation> tsy mila misahirana intsony izany ianao mikosoka lamba amin'ny tanana sy manakobana sy <hesitation> sy ny sisa sy ny sisa. Fa io milina iray io an dia efa mahavita azy rehetrarehetra. Dia izy io izany an, a atsofoka ao ny lamba dia atsofoka ao ny saovny <hesitation> sy izay <hesitation> produit tianao atao amin'ilay lamba. Dia asarona ilay izy an, dia alefa. Dia rehefa mandeha iny izany an, dia efa mitsofoka mankao ilay rano an, efa misy tio manokana manatsofoka rano ao. Dia mankao ny rano an, dia miodinkodina ao izy sy ny savony an, dia mifangaro lasa ranon-tsavony an. Dia iny an manadio an'ilay lamba izay mitsofoka ao avy eo. Dia ilay milina koa moa izany an afaka <hesitation> ny sasany afaka tonga dia manamaina lamba an. Dia efa maina koa izany ny lambanao mivoaka avy eo fa mipasoka sisa no ataonao.